عدد ابناء العم ممكن عشره ومفيش ابناء خال، في العادي مبشوفهومش بسبب الظروف يعني، انما لما بيكون في المناسبات وكدا بنتقابل وبشوفهم يعني عادي، بس انا معنديش ابناء خال خالص، ابناءعم وحتي مفيش عمات، ابناء عم بس.